[la]foro zany natao nandrahoa izy io hamanana sakafo. Alatsika ohatsy gny raha amboarina aminazy hotraky zao mofona pizza regny. Mba hahamafy anazy soa hagnaraky sy halemy soa sady masaky soa araky gny filàna anazy, de agnaty laforo izy satria gny laforo mafana izy io. Mana gny fahafanany agnatiny ao zany. De igny maha masaky gny raha padiavy igny. Ohatsy koa no hamboatsy cake hotraky zao hanao da ampidiry agnaty laforo koa hikarakarana anazy.